<hesitation> Karazane kiraro agnanako koa, iaho magna kapakapa eo amy telo eo zany, da gne tenisy roy, da gne moccassin raika avao zany da magna bateau raika avao koa iaho, fito eo zany gn'isan'izy aby.